E mi huwa balɗe jewi e satire sa'aji tati, ko mi huwa yanndere goo e satire sa'aji goma- sa'aji sappo e jewi. Igga mi huwa nde goo yanndere goo. Saaje sappo e jewi. Ngam mi heɓa dama waduuki goɗɗum